Lapan sembilan sembilan polo sembilan satu sembilan due sembilan tige sembilan empat sembilan lime sembilan enam sembilan tojo sembilan lapan sembilan sembilan seratos seratos satu seratos due seratos tige seratos empat seratos lime seratos enam seratos tojo seratos lapan seratos sembilan seratos sepolo seratos sebelas seratos due belas seratos tige belas seratos empat belas seratos lime belas seratos enam belas seratos tojo belas seratos lapan belas seratos sembilan belas seratos due polo seratos due satu seratos due due seratos due tige seratos due empat seratos due lime seratos due enam seratos due tojo seratos due lapan seratos due sembilan seratos tige polo seratos tige satu seratos tige due seratos tige tige seratos tige empat seratos tige lime seratos tige enam seratos tige tojo seratos tige lapan seratos tige sembilan seratos empat polo seratos empat satu seratos empat due seratos empat tige seratos empat empat seratos empat lime seratos empat enam seratos empat tojo seratos empat lapan seratos empat sembilan seratos lime polo